Uwou uwou abvur nggu uwou imarha mbo atsu abvurha za song ngɔ song abvuha rhɛ rru tsu ku utaa nu sarh sarh sarh na tseka. zia tsuwe nu tsu abuurha nu utsurh nu fɔrh ufɔrh fɔrh ka teng shasha ki nu sarh sarh sarh nu girhi ikpurhi nga dene. nu stu abvurha rha mɛɛ nu sorh sorh sorh baakwai atutaar ngɔ sorh tsuwe atutaarha nu tsorhu udok nga nu tisa urhun rhun tisa nga nu darha rhun na darha nu sei su turha turha nga nggu ubin unasarha nu ku ubin unasarha ku turha turha turha turha ba turha zu maango ngɔ rhum maa ngo nyanga amɛɛ sorh inusa tsu nu shapa nu nyanyi ikurha ngo ku girh dene nɔ tsumɔ na amɛɛ nu tsu uku, Nga whii kpurha nɔ ba bi ngga ngo kosha aka ha nɔ tsaki inui nu daka nu daka ku cong congnyi nu girhi yati ipoo yatiipoo toma nggu isha ngɔ hapa nu hiu ha nga whii ngo ba zi whiwurhi nga ngɔ tsu amɛɛ ka mɛ mɔaba akwai rhawur ko garhe ngɔ hopa nga rhum nga nga wu gɛ wurh whii ngɔ ku tsuku uw oupa nu uwoup purh mɛn whi wha ngɔ ba zi rhum cɛ nu zi wiwurha nga ngɔ wendzen nu whirhu uwou haro ku kpurhu nu bɔr ugarhenga den nga rhɛ ivanga ba mɛ ngge ngɔ duka garhe ha duka garhe ha daku garhe nu neke uwoupa cɛ ku wha ugba sei k wha ugh cɛ zu maa kishoo ngɔ dɔrhu nyau garheha rhɛ cɛ zu surhu usu nu dasa dasa dasa dasa ngɔ nya uwouha ku han wu ku pɛrhɛng nga ba cɛ ba purh ba purhta cɛ bɛbenawɔ whiwha ngɔ wha shɔ woup ngcɛ wha ibɛn nga am nu kpe sarh kei ngɔ whaa nunggu itɔgu nga buvi tɔngu nang kpɔ numhangɔhaku rhun bina nukpɔ ku tsu mum igɔm uwou atai nggi amena ngɔ ko ngo adzeku utsi ba ngɔ. ba shɔi nga wha kpurhu gu ba azhee rru ngɔ,